Ye shehu mainage ichikeke umzur igir umdi yahta gurou rakada nuka chila kiri igir talaku kanji, keya an yaji tam yanye ma ga zuba kiya a kuw da ji gutia nujakur kanji <hesitation> iclaka azir kuru imo mowanti th’a ye ako azir primary school kima mowantida abohiya kikudey mowantighi daji kitra na akuma primary nakanda nuka na secondary school damboa aviyan kikudda ivanthur kimo kikudda mowanti th’a a avara amdanu tinasara amda nu, avadan k yaa kuda mowanti ama sakanma dada are jar thuwa tra ako wajiroko jar chir azir ka jara ko wajuroko kajara bal, bul kanda nuka fuho kanda chie fomo ako wojiroko daji sakara tha weekend ko yatra ako wujaroko yema kiyan chie har uwini giddadi surrghi yachinye book kum arma to uvini ghira boka kum gira kichier gan avan jati ki climola tikan kiclimola tokan sakan ma amowanti ako ramat a ramat dachi weekend kichimola tikan sakan daji

Mowanti de daye kitara kima yabara admission etatra ako mowanti ramat kinu a ka head a sakan dachi sakan ka tabimo sakan mallam wakil korede jaji lekumma ale ka a baraba admission ngu ali aka watau admission kakadur luko mowanti kaja bar aba aliy sakan kaja haa th’u ako nen igirau yawal mallam wakil korede tika daraja wawulne tika nangun don jabana tha’ kuru yada taba formda ako rayuwa thai yadda kaja bana chimda ka tabi abarko china yehibeta alan igodaichin alan sosai dage abohiya neghi iclthur a damboa first chin boy ako works department daji first chin boy, isimo technical asst aboluyi technical assistant isimo technical officer abohiya technical officer kisi <hesitation> baraba past deputy director of works amdi posting th’ua a gamboru ngala ijira a gamboru ngala kikaura tin har kasi ako ako ka transfer sir <noise>

Ka neghi nan duk kthur ne director of works kuvan kjage mo alagir maja sira ta ganda donowan ko tika daku kaya umdi hada kisi wako yadi tasiwe kaja mo alagir dage har kija acting as a director of works. Dambon locl government kija acting kaya a clthur, daji ya acting as director locl government clthur, rrr ka sir ministry of rrr kamda neghi clth’ur adi dachi gomna ra nene <hesitation> his excellency baba gana umara zullum sakan jaji jaji commissioner kandi nan ne rrr ka cllid ka haut ha a clthur rrr har kibadichin ta clthur shopping complex nir <hesitation> shaga, shaga shago na a ka a kasugu damboa gab day aka ahau cha sakan yaa doudil iji chairman nadaran